أول شي نتأكد من المواد- المواد إنها شغالة جرب إن تعيد تشغيله، صار شي تأكد من الكابل، منه المتصل بالموابل، بالخادم جرب توصل الإنترنت بالجهاز مباشر، إذا كان الواي فاي مو شغال، وإذا كان مشكلة مستمرة اتصل اتصل بخدمة العملاء ولا أي شي- أي شي ينفعك.